अगाडि हम लैका रहली न त पुलीस के गाडी ना आइसै त कैसै ओकनीके उपरीके कथीया बजैसै की सफा गुइ गुइ गुइ ना बजैसै त उ बाला अगाडि बजैत रहल न त हम खेलैत रहली न त उ वाला बजेनत हमरा बुझाए हमरे पकरे आइता की। त ज्ञमे दौड के घरमे चल जाइ आ जाके चौकी के निचा लोका जाति हमर सब जना पुछे हमरा से तु काहेला जाके चौकी के निचा लोकाइ तारे त हम कहली ह हम काहेला ना लोकाउ बाहरा खेलैत रहली न त पुलीस आल रहल पकरे त कथी कहैत है केने पुलिस आल रहलौ तोरा पकरे गे त हम कहली ह देखत हौ पुलिसवा के जिपवा के बजैत हौ पोए पोए त कथी कहैत हौ बाक उ अइसनके घुमे आइसै हम कहली ह उ घुमे ना आइत रहल हमरा के पखरे आइत रहल हम अगाडी एतना न डर पोक रहली पुलीस सबसे की हमे न ओकनीके देखते घरमे भाग जाइत रहली की । की कहैत रहली लेजाइ त काहे सेन बाहरा खेलीन त बहुत जना कथी कहे तोनीकेन हइसे माटी कोरके खेलै तारे, त तु माटी कोरके खेलै तारे, त गणदा त खराब चिज से खेलै तारे की त फुहर होजाइ तारे तोनीके की त फुहर करलै तारे तोनीके कपडा लाता। तोनीके अतौन पुलिस त लेजतौ त औसनके पुलिस सब आए न त हमनीकेन सब जना हमनी के संगघतीया सब दौडके अपना अपना घरे चल जाइ की आ जाके केहु केबारी पलामे लोका जतियौ, त केहु चौकी के निचा, त केहु घरमे जाके केबारीये लागा लेतियौ त औसनके हमहु जाके चौकी के निचा लोका जाइनत हमरा कहे नैखो तोरा ना पकरतौ जे तोनीके डेरबाइसौ। त हम कहली ह पकरके लेजाइ तब हमनी के न अगाडि न पुलिस के न गाडी के न हौ अवाजवा सेन बरी डर लगैत रहल।